الكحلي لون البحر وده زمان كان لون الردا بتاع المدرسه للاولاد في البتدائي بعداك قام نميري غير الوان الهدوم وقال الناس يلبسوا دموريه عشان بيصنعوها في السودان